شوف هو ماكو احد ما يحب الحلا طبعا بس يعني حاول تقلل انه اول مرة قلل تدريجي حتى لا راسا تحس انه نسبة السكر نزلت عندك يعني حاول مثلا اول مرة تخليها نستلة بعدين ثاني يوم نص نستلة يعني هيجي وحاول تاخذ الحلويات اللي بيها ستيفيا يعني هم شوية هاه احسن من اللي بيها شكر يعني وحاول همينه استبدل الحلويات بالفواكه اللي بيها سكر بس طبعا مو مثل اكلك فواكه تروح تاكلي كيلو